شوف صديقي هاي السكريات الكثيغة وهذي غاح ادمرك صحيا جسمك كلتو غاح اصيغ خامل واصيغلك هشاشة وامراض ثانية فانت حاول تقللا بنسبة معينة لا تقطعى كاملتن بس قللا حتى اطيق تسيطر عليها وشويا شويا تبدي تقطعى.